Ka kardinaq ommaq väega tähtsäq as'aq, selle et näütüses suvõl, om ju sääne asi, et pümmes lätt väega, väega ilda, a ku sa tahat varra magama jäiäq, saat sa pandaq lihtsalt kardinaq ette ja omgiq tarõh pümme.